يكون عندي القدرة على <hesitation> الطيران نحب نطير، نحب <hesitation> تكون عندي هذي القدرة الخارقة، يحس الإنسان كونه حر، الطيران الحرية، أفظل من الإختفاء، تكون عندي الحرية باش نمشي لبرشا -بلا- بلدان، باش نزور برشا بلدان، إحساس يعني لا يوصف الحق، إحساس جديد.